Karazana raha azo hanina zany a intelo karazana miova samby hafa nefa sisy hena dia ohatra zany hoe magnano entrée zany zaho a dia lasary kaokaombra ataoko a na lasary paza vita rapy, miala an'jany koa avy akeo dia ndraika homana avy akeo a dia vary ndraika zany vary sotra ataoko a, ataoko vary maigna dia ataoko ravin-kazaha miharo coco, dia rehefa avy akeo magnano desera dia ihinanako manga dia efa milamina igny a sady sisy hena.